Eey mbeɗe anndi no moorirte. Neɗɗo cancoto, hocca kural <hesitation> fecca sukkundu ndu haa fota. Hocca juuɗe mun ɗiɗi ine caña sukkundu ndu. Ga, yimɓe amin ine mooroo no feewi. Hay worɓe woɓɓe ni, ine mooro.